لو كان بإمكاني تغيير شيء في ماضيا كنت راح نختار الطيبه الزايده، لأنو الطيبه الزايده هاذيا قضاتلي على بزاف حياتي دمرتلي حياتي ياسر لأنو <hesitation> خلات فتحت المجال للناس بزاف باش يحتقروني باش يظلموني و لإنها أثرت على قراراتي و اختياراتي فال-في الماضي.